Tuwi tuwi este na wejyajtäjpa nyekä'ojmtya'p, nämpa äjtzi que na wejyajtäjpa e wojyajpa wojyajpa y eyata'mpä' myatonhyajpa, eyata'mpä 'yanh 'yantzonhyjapa, ka ijtyaj sone tuwi o metzytyiyä tuwi tumä tumä täjkojma, tumä wojni'tzäkpa, wojni'tzäkpa y je jejtzye jejtzye wyejyajpa eyata'mpä e tuwita'p, tyuwitäwäta'p jejtzye wyejyajpa y eyata'mpä' jenya'p mayajke'ta woj wojyajke'ta, wojyajpa wojyajpa wa'ku waku este wyojmajkyaju e tiyä tiyä ijtupä jenä', e ka tiyä kyenyajpa namyäjpa que que tuwi' este e kyenyajpa äjtyä ntata muspa nkenäpä, tuwi e este witämtinji'k kyenpäyajpa ka ijtu 'yatzipä, ka ijtu iyä' nä 'yaknatzyajupä'i, o tiyä nä kätäjkupä e jiko' nämyajpa que wojpa tumä, wojpa wojpa eyapä' wojpa eyapä y y ka tomtyome ijtyaju juuu wojyajpa sone, wojyajpa sone y jejtzye jejtzye este na ma' myajkyajpa tiyä ijtupä, myakna'tzyajpa o jejtzye jejtzye este Na wejyajtäjpa wa'ku na kotzonhyajtäj, e tuwi tuwi este es oyetä nä'intä, oyetä nä intä, oyetä oyetä nkenya'. oyetä 'e'syajä, oyetä nä'ijtyajä, tiko kyenyajpa täk e nä kyenyajpa täk y y este e e tzyajmayajpätä wyoj wyojkäji'k e tityä ijtupä tiyä, äjtyä ntatä ntatä nkenpa, tuwi' kyenyajpa, tuwi' tuwi' myusyajpa tiyä tiyä ijtupä, tiyä nä kyenyajupä, e kyenyajke'ta 'yatzita'mpä tiyäta'p ka nä nä kätäjku iyä iyä'istä syunpa syunpa tyotzyäkä winkäsi, iyä'istä sunpa tyotzyäkä äjttyä ntäk'käsi, tuwi' kyenyajpa, äjtyä ntatä nkenpa, jetij myusyajpa tiyä nä kätäjku, kam ma kätäki nas kämikskä jetij jyamyajpa, jetij myusyajpa, jäwyojyajpa, ka ka ijtu tiyä nä kätäjkupä je nämpa nämpa nämyajpa äj nkumku'ojmä a jinhä kätäkpa ti'yäk 'yatzy'yomo, este ompa yomo' o nä'wa yomo nyäjmayjapapä, jetij kyenyajpa y wojyäyajpa o o ka tiyä' nä 'yakna'tzyajupä ka ka kopä'ni o o 'yatzypä'ni tiyä jenä' jetij wyojayajpa, wyojayajpa y wojna'tzyajpa e jejtzye jejtzye myajkyajpa tiyä ijtupä, je tuwi' kyenyajpatä, tuwi' tuwi' este wäti wätitä este kyenyajpa wa'ktyä wa'kutyä jana Jana jamu toya', wa'kutyä jana tyotzyäjkyaj, tuwi jejtzye jejtzye este na wejyajtäjpa y jejtzye ijtyajpa, jejtzye ijtyajpa, 'yisyajpa toya' isyajpa toya', tiko ijtu ijtyaj tuwita'p jäwyojyajpapä tiko nta e'syajtäjpa, nta tzi'yajtäjpa nyä', nta nta kenyajtäjpa, o nä kejku'k tuj este ak akmujpä'yajtäjpa, nta nta sunpa nä'ijtyajtyo' tä täjkojmä, jiko' jiko jejtzye jejtzyeta'p, pe nye'kta'p nye'kta'p nyäktyäyajpa nyäktyäyajpa 'yote nämpa äj, nyäktyäyajpa wyojkä', nyäktyäyajpa tiyä nä nä tzyamyajtyoupä, nä nä wojyaju'k este mä'tzyäki', nä na jäwyojyaju'k, nä jäyaju'k, nye'kta'p nye'kta'p myusyajpa jutzä jutzä na na wejtu'myajtäjpa, jutzä na wejtzamyajtäjpa tiyä tiyä ijtupä.